ډوډۍ بېلابېل ډولونه لري لکه سپینه، نسواري، جوارو او فلیټ بریډ. سپینه ډوډۍ نرم وي او زیاتره عامو خوړو سره خوړل کېږي. نسواري ډوډۍ صحي وي او فایبر زیات لري. د جوارو ډوډۍ دودیز خوند لري. فلیټ بریډونه لکه نان یا تورټیا ساده او ګټور وي. هر ډول ډوډۍ د خوړو مطابق انتخابېږي.